Ñeg bége bii gge widi a teengim bàa ma. Bogolla gaaj bibiiŧa ateengim bàa ma biwidi, bari goori, bee gge widi biteengim bàa ma.